بش نبدل الرودة تع الطونوبيل راني نجبد الكريك نحطو تحت الطونوبيل نطلع الطونوبيل نحي الرودة الفاشلة ونجبد الرودة- الرودة سوكور الرودة المليحة نمونطيها نلسقها فالطونوبيل نعاود نزيرها مليح نحي لكريك ونديماري نروح